So ko tawi sonndu ina feewna sabbundu mun, ƴeewa ko nokku to suuɗi. Adda leɗɗe, saña haa feewa haa waɗa sabbundu haa sukka, tawa so wofoode lelii hen saamataa.